କଫିରୋ ନିଲୋ ରଂଗା ଵିଷ୍ଵେର ଚିନ୍ତା କରୀ, ମୋ ସାଂଥୀ। ଗଫିରୋତା ଏବାଂଗ ଵିଷ୍ଵେର ତର ଅନୁଭଵା କରେ। ଯହୀ ରଂଗା ମୋ ତେ ଆକାସା ଯହାଂ ସମୁଦ୍ର ଔର ଗଫିରୋତା ବୁମ ହନ୍ଯା ଗଖୈ ଦେ। ଜାଜୀ ବନାର ଵିଷ୍ଟ୍ରୁ ଜଦା ଏପଂଗ ଜଟିଲ ତର ପତି ଗୋଟେ। ନାନେ ବିଶନା ନେଲୋ ଅଫିସେର ଚିଂତା କରୀ ବାଵନେ କୀ ଚିଂତା ଦାରା ମୋ ମନନ କୌସେ।